अ एकदमै बनावोके सजिलो हसे मोर खा डौल लागे वाला खानाक नाउ कहबाही जौत सुरुमा मुइ चिचर कहबासु नाही । इय हमरा थरुवा सबह देहुन कही खिचरावका दिनवा हमरा उसिनके बनोसहु । कस्के सवाद हलही खाइके इय घौरावामा पका पकाके हमरा खेसहु । हसे उअ चाडके तोर देहु कही वाही इय ढेमना रोटी सबहा हसइन उअ चाही हमरा सोहराइमा बनोसहु । उअ चाही तोर देहु कही हमरा चौरावक पिठवा पिसाके ओकरके गिजके गिजके ओकरके हसे हथवा तेने मिला मिलाके गोलगोलरार गोलगोलरार बनाके हमरा उसिने खेसहु नाही । उ फेरी कस्के सवाद हलही नाही । हसे तोर देहु कही एगुणा घेउरा रोटी हसइ उअ चाही घेउरा रोतिय कस्नुक हसइ हमरा उअ तेलवोमा तेलवा धिका धिकके ओकरके तेलवमा गहके पकोसौ नाही । उअ जतहर जुगलइ नाही पकबिय ततहर जुग तेलवमा गहके ओकरके पकके हमरा खेसहु । हसे उअ छाणके तोर देउकही एबे एगुणा मोर ख माजा लागेवाल एगुणा देउकही खाना एबे घोङ्ही हलइ नाही । घोङ्ही त हमरा उ रपतिसे एन्साहु । रपतिसे यान्के बिछके हमरा वोकरके साफा डौलसे ककाके घेस घासके डौलसे साफा ककाके हमरा निझके खेसहु । अब मोर सब्से माजा लागेवाला सजिलो बनवोके इए सबह खानवा नै हलइ ।